Metal detekto naftinirai frekuensi magnetic fields. Yarɓina ɗum, to ɗum yehii ɗum lelduwa e signal, signal ɗum naftirta ɗum hepta to njamdi e ɗon, e kadi noy ndi wayi.